عندنا كثير مناسبات وطنية، ودينية، منها ال بداية السنة الهجرية واحد محرم، وعندنا أيضاً الثاني عشر من ربيع الأول اللي هو عيد المولد النبوي، وعندنا أيضاً عيد الفطر و عيد الاضحى وله أيام مخصصة، وأيضاً اليوم الوطني الذي يكون في ثلاثة وعشرين سبتمبر.